وااااي حبيبتي الحلوة عروس ألف ألف مبروك يا أجمل عروس والله فرحتي بيك ما بتتوصف ربنا يتمم ليكم على الخير ويجعل حياتكم مليانة حب وسعادة وراحة بال والله تستاهلي كل خيروفرحة الدنيا كلو ربنا يديكم الونس والمحبة والتفاهم ويبارك في زواجكم بحبك شديد تستاهلي كل السمح والله ومتشوقة أشوفك وأحتفل بيك مبروك تاني يا غالية ربنا يسعدك